Non no un hautata goɗɗum liyorɗum ko wiyeete Kori, tana heɓi gene Kori ma e ladde ko ngessa caa e nder liyorɗum maa e nebban. To li'o kon ɓendi sai jiffina a heyni.